أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية لكنها ليست بطلاقة مثل اللغة العربية، هي التي أجيدها جيدا، أما اللغة الإنجليزية أستطيع أن أتحدث بها وأتحدث أيضا باللغة اليا- باللغة الألمانية، أيام أستطيع أن أتحدث باللغة الفرنسية أيضا.